१९४८औ है जिब्ल भ्रितिश् प्रए है, सौ पचास येअर्स् नि रुल् खलम् लन्ग्खन्ग् बै। मिनिनो स्रि लन्क अ है, मिन्छे इन्देपेन्देन्त् चोउन्त्रिएस् अ बै। अम्प्रए है, स्रि लन्क अ है, बे छोम्मोन्वेअल्थ् अर सोउथ् असिअन् अस्सोचिअतिओन् फोर् रेगिओनल् छूपेरतिओन् नि ससि मेम्बेर्। अम्प्रए नन्य थन्गव स्रि लन्क अ, मिन्छे देवेलोपिन्ग् चोउन्त्र्य्। जय सत्तर आठ रन्क् कि न्गव्दुन्गु, हुमन् देवेलोप्मेन्त् इन्देक्स् अ है। स्रि लन्क नि नम स्रि लन्क नुन्गवन्, बिनि सिकन्ग् है, बिनि नि नम है, छेय्लोन्मन्। भि नाम् कु सेलैनज बै, १९७२औ है। हिन्दु स्च्रिप्तुरेस् नि लगसेन एब। भि सिकन्ग् हरपुन् थने जगसेमन्। है सित कु लन्ग् ननि है, दुन्दुन्मन्। नि बन्सु प्रए है, बन्सिन् न गुरुगुल पेशरि जये।